Laa kotaq k'uxb'al kee nkii kito' reh qak'ux keh kawukam maas re' je'tii laa la saq tz'iin la q'an tz'iin ja'ar laa ja'ar la wa'ek kee p'aranaq kik'ar qamama' ke si qak'ux la wa'ek p'aranaq wulmood qawilam mas chaq'ab' y ja'ar la q'an tz'iin ke wula choq pa' vitaminas reh nak'am y nak'uxum reh ritoo' re' qa reh ritoo' reh qawilam